Juyy kiee jnáa’ xá jmýy jïï e jmⱥⱥ e guí’ i e juⱥⱥ´rá jÏï guí’, jïï e juⱥⱥ´rá’ jïï iⱥⱥ jö bii dxíi, jötu jïï e juⱥⱥ´rá’ jï jmý kö’ bii dse ó jmýy juyy kieerá’ bii jⱥ jmyy la’ lɇ juyy kieerá’ lⱥ.